اكثر الصفات اللي تعجبني في الناس هي الصدق لان الصدق يعطي شعور بالامان والثقة. بعد كذا التواضع. يعجبني جدا الشخص المتواضع يجدر يتواصل مع الجميع ويكون محبوب. وايضا الاحترام لان الاحترام احترام الناس يعكس شخصية راقية ويخلي التعامل معهم اسهل واجمل أخيرًا الوفاء الشخص المخلص في علاقاته يستحق التقدير